ekki er útilokað að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hitti

varaforseta Bandaríkjanna þegar hann kemur til Íslands í september mögulegt er að hann framlengi dvöl sína á Íslandi til að hitta Katrínu fjölmenn mótmæli voru við sendiráð Brasilíu víða um Evrópu í dag vegna skógarelda í

Amazon eldarnir verða til umræðu á fundi g sjö ríkjanna í Frakklandi á morgun stórfelld skriðuföll þarf að taka alvarlega segir jarðfræðingur sem kallar eftir auknu fé í rannsóknir og vöktun Íslendingar hafi sofnað á verðinum gagnvart

álagið í skólanum eykst þegar maður stækkar og eldist sögðu nemendur sem byrjuðu í öðrum bekk í Kópavogi í dag sterkar tilfinningar og innri átök brjótast fram á Seyðisfirði í kvöld þegar ný ópera verður flutt í fyrsta sinn þar reynist ungum manni erfitt að elska enda fastur á milli tveggja kvenna

gott kvöld verið er að skoða möguleika á því að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og

hittist á Íslandi í byrjun næsta mánaðar fjarvera Katrínar Jakobsdóttur við fyrirhugaða

til Íslands fjórða september hefur vakið athygli fjölmiðla víða um heim Katrín á að flytja ræðu á þingi Norræna

í Svíþjóð daginn áður

að hún komi heim þann fjórða of seint til að hitta áður en hann flýgur áfram til Bretlands erlendir fjölmiðlar hafa fjallað um fjarveru Katrínar í samhengi við það að Donald Trump Bandaríkjaforseti aflýsti heimsókn sinni til Danmerkur eftir að danski hafnaði því að ræða möguleg kaup Bandaríkjanna á Grænlandi en í dag má segja að dregið hafi til tíðinda þegar Katrín fékk

nýjan sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi í heimsókn í forsætisráðuneytið Lára Björg Björnsdóttir upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar segir að á þeim fundi sem hafi verið fyrir fram ákveðinn hafi meðal annars verið ræddur sá möguleiki að framlengdi heimsókn sína þannig að þau Katrín ættu möguleika á að hittast

mál tók nýja stefnu í dag en það liggur þó engin niðurstaða fyrir eða hvað nei við vitum ekki hvenær niðurstaða liggur fyrir

athygli út fyrir landsteinana og hér heima hafa menn brugðist við a s í sendi til dæmis frá sér tilkynningu já þeir töluðum um það

og lögðu áherslu á

hefur ekki tjáð um þetta í dag

Amazon verða til umræðu á fundi g sjö ríkjanna í Frakklandi á morgun hart er lagt að forseta Brasilíu

að grípa til frekari aðgerða til að sporna gegn útbreiðslu eldanna mótmælt var við sendiráð Brasilíu víða um Evrópu í dag fundur g sjö ríkjanna hefst í fyrramálið í bænum Biarritz í suðvesturhluta Frakklands þar er undirbúningur í fullum gangi og öryggisgæsla mikil emmanuel Macron forseti Frakklands er gestgjafinn en auk hans mæta til fundarins Donald Trump forseti Bandaríkjanna Angela Merkel kanslari Þýskalands forsætisráðherra Kanada

forsætisráðherra Ítalíu og Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands auk Donalds Tusk forseta ráðherraráðs Evrópusambandsins Bandaríkjanna og Kína Brexit og fleira átti að vera á dagskránni en nú eru skógareldarnir í Amazon orðnir efstir á blaði yfir umfjöllunarefni mótmælendur hafa þegar brugðist við áherslubreytingum á fundi

morgundagsins margir sjö hafa lýst alvarlegum áhyggjum af skógareldunum í Amazon Macron hefur þó verið þeirra háværastur og beint spjótunum að forseta Brasilíu Macron tók í dag undir með Leo

forsætisráðherra Írlands sem sagði að fríverslunarsamningur Evrópusambandsins og

efnahagsbandalags fjögurra ríkja í Rómönsku Ameríku kæmist í uppnám beitti sér ekki fyrir því að stöðva

útbreiðslu eldanna forseti Brasilíu hefur ekki síst verið gagnrýndur fyrir að hvetja bændur til að landnýtingar en flestir kvikna skógareldarnir af mannavöldum við slíka iðju

hefur á móti amast við afskiptum annarra af skógareldunum aðrir benda þó á að ástandið sé ekki hans einkamál þetta komi öllum við og þrýstingur á stjórnvöld í Brasilíu vegna

kemur víðar en frá ráðamönnum heims fjölmenn mótmæli voru við sendiráð Brasilíu víða í dag meðal annars í Kaupmannahöfn Madrid fimmtíu og fimm ára gamall karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn fjórum fötluðum konum ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun brot mannsins eiga að hafa átt sér stað á fimm ára tímabili það elsta árið tvö þúsund og fjórtán en það nýjasta í mars á þessu ári Landsréttur staðfesti í vikunni nálgunarbann yfir manninum gagnvart fimmtu konunni og barnungri dóttur hennar í úrskurðinum kemur fram að maðurinn sé undir rökstuddum

grun um kynferðis og ofbeldisbrot hótanir áreitni og ónæði félag eldri borgara hefur leyst til sín íbúð fólks sem höfðaði dómsmál á hendur félaginu í tilkynningu kemur

að fólkinu hafi verið greitt kaupverðið með verðbótum það eigi því ekki lengur íbúðina sextíu og fimm íbúðir hafa verið seldar að Árskógum eina til þrjár í Reykjavík félag eldri borgara lét byggja íbúðirnar og kom í ljós nokkrum dögum fyrir áætlaðan afhendingardag að félagið þyrfti að hækka verðið á íbúðunum þrjátíu og þrjár íbúðir

þrjátíu og tvö í september kaupendur fjörutíu og fimm íbúða hafa samþykkt að greiða hærra verð en upphaflega var samið um af þeim sem áttu að fá íbúð afhenta í júlí hafa tveir ekki samþykkt að greiða aukagreiðslu félagið hefur boðið öllum þeim sem samþykkt hafa aukagreiðsluna þrjátíu og sjö prósenta lækkun ef undanskildir eru kaupendur tveggja íbúða sem tengjast félaginu kaupendur einnar íbúðar eru með mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur og var það þingfest í morgun síðdegis kom tilkynning frá lögmanni

eldri borgara um að það hefði nýtt sér kauprétt að íbúðinni og búið væri að endurgreiða fólkinu kaupverðið með verðbótum félagið hafi einhliða skilyrðislausan kauprétt í þrjú ár og hafi verið tilneytt til að nýta hann sem ekki hafi fallist á að greiða hærra kaupverð eigi ekki lengur íbúðina lögmaður Félags eldri borgara hyggst leggja til við dómara að málinu verði vísað frá án frekari efnismeðferðar þar sem

kaupendurnir eigi ekki lengur aðild að málinu lögmaður kaupenda segir í samtali við Fréttastofu að þau hafni réttmæti kaupréttar Félags eldri

jafnframt hafi greiðslunni frá félaginu verið hafnað og því haldi málið áfram fyrir héraðsdómi enn er töluverð hætta á berghruni í Reynisfjöru og verður austurhluti hennar áfram lokaður samkvæmt upplýsingum

í Reynisfjalli mjög óstöðugt og sprunga í því nokkuð vestar en þar sem skriða féll á þriðjudag mikil mildi þykir að hún hafi fallið þegar enginn var á svæðinu mjög hættulegt sé að vera í austanverðri

fjörunni landeigendur lokuðu þeim hluta eftir að maður höfuðkúpubrotnaði og barn slasaðist í grjóthruni á mánudag lögregla lokaði svo hluta fjörunnar og hefur verið með vakt síðan á fundi landeigenda lögreglu og fleiri í

dag var ákveðið að áfram verði lokað jarðfræðingur kallar eftir auknu fé til að vakta skriður sérstaklega í ljósi stórfelldra skriðufalla í Reynisfjöru nýlega voru settir upp mælar við skriðu við

innan við Þórsmörk sem færist fram um allt að sentimetra á dag stórfelld skriðuföll á undanförnum árum við Hítardal Öskju og Reynisfjöru

eru afleiðing af breytingum í veðurfari að mati jarðfræðings það eru gríðarlega miklir og stórir sem eru á hreyfingu og eru að hrynja þetta er áhyggjuefni sem við þurfum að taka svolítið alvarlega við þurfum að stórefla rannsóknir og þá í kjölfarið vöktun á hlíðum og sér í lagi þar sem mikið er af fólki sem að safnast saman eins og til dæmis þetta forgangsmál Þorsteinn segir mikilvægt að greina hvar hættan er við þurfum bæði að fá fé inn í háskólann og einnig inn á Veðurstofu til þess að fylgjast með þessu við höfum verið sofandi á síðustu áratugum gagnvart þessu nýlega setti Jarðvísindastofnun Háskólans mælistöð á sem er skriðjökull sem gengur úr Mýrdalsjökli innan við Þórsmörk skriðan er talin hafa skriðið fram að meðaltali um tíu metra á ári á ellefu ára tímabili til ársins

tvö þúsund og tíu með mælitækjum sem Landhelgisgæslan flutti er hægt að fylgjast með skriðunni í rauntíma síðustu fjórum til fimm árum þá virðist þetta vera jafnvel hálfur til sentimeter á dag sem þetta er að hreyfast þessi hlíð er búin að vera afmyndast þetta mikið yfir þetta langan tíma og við höfum ekki verið að taka eftir því hrikt hefur í stoðum

stjórnarsamstarfsins í Noregi undanfarið og Erna

forsætisráðherra hefur setið á rökstólum með formönnum hinna stjórnarflokkanna þriggja í allan dag boðaði formennina aftur á sinn fund nú í kvöld deila stjórnarflokkanna snýst um vegatolla og hversu mikið fé eigi að leggja í almenningssamgöngur og vegaframkvæmdir

hélt blaðamannafund nú rétt fyrir klukkan sjö þar sem hún sagðist hafa teiknað upp málamiðlunarlausn hinir stjórnarflokkarnir hafa fram til mánudags

að taka afstöðu til tillögunnar

hefur sett

á Hólavöllum í Landssveit í einangrun vegna tveggja sjúkdóma sem greinst hafa í kjúklingum þar gumboro veiki og innlyksa lifrarbólgu sjúkdómarnir berast ekki í mannfólk eða önnur spendýr og smitast ekki við neyslu að því er segir í tilkynningu frá Matvælastofnun

ná fótfestu hér á landi einnig var sett á búið og allir sem tengjast því sem og

látnir vita um málið smitið virðist bundið við þetta eina bú og ekki er grunur um

á Húsavík voru valin á lista time magazine yfir hundrað áhugaverðustu staði í heimi til að heimsækja á árinu þar kemur fram að sjóböðin séu stórkostlegur staður til að virða fyrir sér norðurljósin böðin eru eini íslenski staðurinn á lista time meðal annarra sem rötuðu á hann voru

í Kaliforníu og þjóðgarðurinn í Ástralíu

fagna brátt eins árs afmæli og segir framkvæmdastjóri þeirra að þetta sé staðfesting á því að böðin séu einstök á heimsmælikvarða við erum himinlifandi yfir þessu öllu saman og þetta er gríðarlegur heiður sett á þennan lista hvaða áhrif gæti þetta haft á starfsemina á starfsemina kemur þetta vonandi til með að hafa svakalega áhrif bara aukinn straumur af ferðamönnum sem að koma hingað og taka út staðinn og fá að njóta þessarar dýrðar sem við höfum upp á

nemendur streymdu í grunnskóla höfuðborgarsvæðisins sem voru margir settir í dag nemendum í Kársnesskóla finnst mun erfiðara að byrja í öðrum bekk en fyrsta blíðan hefur enn ekki kvatt höfuðborgarbúa en sumarið tekur þrátt fyrir það enda og haustið tekur við einn gerði vart við sig í vikunni þegar skólar voru settir krakkar í öðrum bekk í Kársnesskóla í Kópavogi voru glaðir í bragði við skólasetningu í morgun kennsla hefst þar og í flestum skólum á höfuðborgarsvæðinu á mánudag fyrst komu nemendurnir saman á sal þar sem farið var yfir önnina

að bekkirnir voru lesnir upp krakkarnir í öðrum

fylgdu Örnu kennaranum sínum í nýju skólastofuna full eftirvæntingar enda eru þau að hefja nám í öðrum bekk reynslunni ríkari eftir sumarfríið og fyrsta árið í skóla hvernig er að byrja aftur í skólanum eftir sumarfrí stelpur gaman mjög gaman hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum í lotum vera í

hvað gerir maður í heimilisfræði ertu góður að baka já hvað kanntu að baka ég kann að baka fullt er ekkert erfitt að byrja aftur í skólanum smá erfiðara þegar maður já

dálítið öðruvísi af hverju út af því að eldri og það er kannski dálítið erfiðara og öðruvísi

þið séuð búnar að þroskast mikið og

það er ekki á hverjum degi sem ný ópera er frumsýnd á Íslandi hvað þá á Seyðisfirði þar verður koss hrafnsins frumfluttur í kvöld en annar höfunda er prófessor við hinn virta

listaskóla í New York

í Herðubreið á Seyðisfirði þegar við litum inn á

óperan segir frá feðgum sem búa einir í Fálkafirði þar til ókunnug kona birtist á árabáti og sonurinn verður ástfanginn Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari samdi söguna mikið um tilfinningar enda er þetta ópera hann er þarna svolítið fastur á milli tveggja kvenna önnur er vinkona hans úr æsku svo hefst svona einhvers konar ástarsaga og erfiðleikarnir sem fylgja ástinni ég sem sagt er ástfangin af honum Gísla sem er ekki ástfanginn af mér ég sem sagt heiti Anna í mér finnst það ofboðslega skrítið af því að ég er búin að sjá þetta fyrir mér allt lífið að við bara endum saman og eignumst okkar fjölskyldu og svo neita hann mér aftur og aftur og aftur og aftur

Davíð og Berta eru bæ ði ættuð frá Fáskrúðsfirði og fengu til liðs við sig fleira tónlistarfólk að austan sem vonandi gefur af sér og svo framvegis nú styttist óðum í menningarnótt og

undirbúningur fyrir hátíðahöldin á morgun

í fullum gangi en það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga til að mynda samgöngur Kristín Sigurðardóttir fréttamaður hvernig verður þeim háttað

loka svona stóru svæði

loka stærra svæði og koma í veg fyrir umferðarteppu þá geta sjúkrabílar athafnað

sem skutla fólki og endar á dansi

hvernig á að viðra

á hlaupara í Reykjavíkurmaraþoninu

það verður ekki steikjandi hiti og sólskin um kvöldið þú ætlar að

sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni formaður segir allt opið í þjálfaramálum a liðs karla eftir að liðið féll úr leik í forkeppni

tekjutap gæti verið yfirvofandi

Vignir Svavarsson er kominn heim í hauka eftir fjórtán ár í atvinnumennsku hann ætlar sér stóra hluti í vetur og er í sínu besta standi og keppnin um einn stærsta

íþróttanna hófst í gær þrjátíu bestu kylfingar ársins berjast um að taka tæpa tvo milljarða króna með sér heim

þegar hann kemur til Íslands í september mögulegt er að hann framlengi dvöl sína á Íslandi til að hitta Katrínu fjölmenn mótmæli voru við sendiráð Brasilíu víða um Evrópu í dag vegna skógarelda í Amazon

eldarnir verða til umræðu á fundi g sjö ríkjanna í Frakklandi á morgun stórfelld skriðuföll þarf að taka alvarlega segir jarðfræðingur sem kallar eftir auknu fé í rannsóknir og vöktun

Íslendingar hafi sofnað á verðinum gagnvart

eins og í Reynisfjöru álagið í skólanum eykst þegar maður stækkar og eldist sögðu nemendur sem byrjuðu í öðrum bekk í Kópavogi í dag

sterkar tilfinningar og innri átök brjótast fram á Seyðisfirði í kvöld þegar ný ópera verður flutt í fyrsta sinn þar reynist ungum manni erfitt að elska enda fastur á milli tveggja kvenna þessum fréttatíma

í útvarpi klukkan tíu